بفضل الجبال وبفضل البحر الجبال عشان بتوارينيءء الكوكب من فوء وبتعرفني على حاجات اكتر والمناظر الطبعية وبالنسبة للبحر بييء بحبه عشان هو محتوي حاجات كتير جدا وحدش عارف